E be si certu ch'a valu dë pi përché se ün a i pensa, se büte pa dë tratament o comuncue d'OGM o comuncue faze si che cula roba li a sia natüral, al e logich ch'a vai pi dë travai e cuindi venta avei d'aute cüre, felu ërlevé, felu a cultivelu e cuindi ovvio che i presi aumentu